Aran ni komi wiyataa mo to o wari o laari moto Moto ɗuum wonaa goongɗinɗo ɗum fow, gite ndi kadi gollal ɗum jamirde e jaarol ɗum ɗon, ngaddunɗo hay so waɗi yoɓude moto. Ndikku ɗuum gite tefteejoɗon to nduumi, e muɗɗa fulɓe no moƴƴi moto ɗum ngam njum fena jogorde. Yo moto ɗuum o waɗiraa mo sago ngam wonde yaafo e gollal maa.